<hesitation> ɛɛdinia, aniɣla la ninaɣa la udƶɣli Ku nineevu idetsi ɛkuni. Muu aniɣla nafɔɣa la, nɛɛ binɔɔkanissi ɛɛdini konee muanissi amuɛfula. maniɣla naya; bua naɣala ɛkuɛ ninevu la kɔtabione vu. Ayili la mu bapɛ kɣbaya maʒɔfamu vu tɛkuɛ vu tɛkuɛ ootiɛ tidetsie labʋɛnɔ meke tɛkuɛ nutɛkuɛla bɛ kɔbɔkpidetsie kana. Mɛɛ anisiɔɣa la ɛdiɛ nevue la kuu anisi bionevu, <hesitation> aduɔʒɔ nobeevu ɛkuɛdi ta kɔba sali nɛgɛ nikafuɛ. Ɛ dɔŋk ɛ ɛdini la ninaɣa ɛɛdi manisi biɔɣa. Komɛ aalɛ nu ɔsiɛ la ɔnaya de ɛyisiayi; ɛyɛtamuɛfu la mɛ nɔbi naɣa dɔk ɛkuɛ nilevu mua anisibi obevui la. Aasali nubaʒɔ nanisiɛ ɛkubene ɔtaba sali nɛgɛ nɔbii niafuɛ dɔŋkaa ɛɛdini naɣa kɛ na ɛ ɔsiɛ amuɛ fu la mɛ naɣa. Ɛɛtuu ɔsiɛ amuɛfu la ɛ mɔlɔɔbaɣa; du ɔsi la koko alɛdidi ta nɔbaɣa udzali. Mɛ ɛkuɛ onevue la nɔbi ninafu tatɛ Ku anila.